gaskiya' walaa ko mi biyata ma say day Allah barkiɗin ngam aan ɗo a soobaajo haqiiqa un, soobaajo asali un, ngam a ɗon mbe min diga miɗo ɓinngel har hannde komoy doggi yam lokaci mi walaa njawdi, ammaa an a doggay yam. A ɗo wonndi mbe min jeemma, naange, bellum mbe mettuɗum pat mi yettii soosay, jotta kam anka a warti ma banndam soosay.